Kua̱ sa ku̱nia sa ya̱a nga mijíenna ndá ku̱e̱tsu̱ba̱ane kua̱ tsén ku̱i̱xkánjínñá tsén ña̱jíannée̱ ngua sá ku̱nia ya̱a a̱ndé ni̱xti tjínna ya̱a a̱ndé xi̱n tjínnané kua̱ sá mi sá xá kábísin xí xinba̱ xi kine̱ ngua̱ ndé xi kju̱e̱é a̱nde tichuyára̱á ndé nchaná sá komida̱ nchaná sá kaféne̱ tu̱úku̱a̱n nga tsé, nda tjin kjúáa̱ tsémejínnu̱ xi ku̱e̱tsu̱ná tsémejínnu̱ne̱ kua̱ sa xá tjinráne̱ sá ñú tsie xá tjinráne̱ kua̱ basíóo̱nñanée̱, sá ni̱ji̱n tibítjíá sa ku̱a̱ ku̱i̱tjioo̱ña níji̱nra̱ ku̱i̱tjioo̱ané ku̱a̱si̱o̱année̱ mínú xaní xi chajatara̱ xi kuine̱ ja̱ basíóo̱ñanée̱ sá chikín tséra̱jínne̱ kua̱ mangíannee̱ maáchjáñá jó yaxíne̱ tu̱úku̱a̱an ngaa̱ kátachjan xí ni̱ñu̱ kátasendá sá comida̱ kátasendáne̱ kua̱, ku̱a̱sin máni nga tsé tsé timixkájínñá ndá ku̱e̱tsu̱ba̱ñá ndá nga nga tsé, tsé kju̱a̱jín ku̱a̱tjínná ku̱nia újnguanée̱ kua̱ basíóo̱nña xíngi̱a̱á basíóo̱ñane nga tu̱úku̱a̱n ndá káá, ku̱e̱tsu̱ba̱ñanee̱, sá níxti síjunané kua̱ ku̱a̱sin míxúnra̱a níxti ku̱a̱sin míxunra̱ané kua̱ nga katasíóo̱nane, ngatsiñá ña̱a xa ngatsiñanée̱ tu̱úku̱a̱n kijna kátjeta xi kui ikioo̱ tu̱úku̱a̱n ku̱a̱sín ndá metsu̱ba̱niñanée̱ tsen tu̱ kuijín xi xi̱nba̱ káníera̱ tsén tu kuijínne̱ kua̱ basíóo̱nñanée̱ tu̱úku̱a̱n nga ndá ku̱e̱tsu̱ba̱ñá.